<hesitation> Fiatrekan'ny sakafo a <hesitation> amin'ny fahasalamana ansena aminy ankapobeny a raha ohatra anao mihinana maro be de mavinty laotra de lasa gèné anao <hesitation> gène vatananao fa maventy laotra anao mora mafana mora sempotra nefa ndreka anao sy homana de mahia laotra dreky anao di sy ampy hery anao zegny.